Ténénŋé. talata, arba, alkhamssa, aldjouma. sibiti. alkhadi. Sounkhass, mini khasso. nakhan nkhasso, bano, djimérfana, djimér léguéré, saba mpana, saba léguéré, khassané, khassané khokhoné, <hesitation> anabi nŋwakhé. anabi nŋwakhé khokhoné.